في يوم من الأيام كان في ولد صغير يلعب بلعبته الجديدة، وفجأة سمع صوت يجول يا هلا بك أنا سعيد إنك تلعب معاي، ارتعب الولد وخاف كثير وصار من الخوف يصرخ ويصرخ.